Ra ôhatra oe rakotra ranomasina dahôlo tany jiaby ai tsy possible ho tafavoaka velogno amnjegny mihintsy ai olombelogno, <hesitation> satria monko ai <hesitation> hangatsiaka agnatin'ny ranomasigna akao zare ai sady rivotro kô efa <hesitation> sasatra amizegny de <hesitation> fomba sisa tavela ai de mivavaka aminjagnahary oe mba atôvy ritra le ranomasingy na koa oe kô maty za de mba atôvy tônga am-paradisa.